Seboong yaai papa kenta witu una wakta saki ta mele kita make ung sebong yaai ipa wuras na wakta peindo na wakta yaai memang kendis ketedu nitu un sebong yaai toro papakenta pa deno ta umpiding pakanan ta umpidibg pakanan ta tii pa bersin ta tu wo tu piding yaai pade nota pa bersin ta un sebong papa kenta padeno umpiding sebong yaai toro pakenta saki ta moas udambung papa kenta u damung yaai peindon tu kendis wo leos nitu wura sen tatu peke leo leo sentatu wo tu kendis wo tu toro pakenta